<hesitation> Yalla na wodi kolte, toggoje ɗe ngiɗumi toggagu e wodi. Min jino ko tiggoje latiɗe burgo welgo am, ka woni toggoje ɗe fina tawa meɗen enen fulbe. Min ɗon miyi kawai toggore am illata ta yi'eam fu a anndi o ɗo, a yi'e fullo e dari malfare am, e addahi am, e sauru am, e jolloru am. tayi o ɗo fu a anndi fullo non.